باش تغلق هديه تشري تمشي تشري ورق الهدايا، مزيان سمح و <hesitation> و تحط الهديه في الوسط و ت-نحط جيها لولا تحط سكوتش، جيها ثانيا كيف كيف، بعد جيها ثالثا و رابعا، لجناب سمح هاكا ثلاثي هاكا في القطري باش نرسو و نحطو منه، بعد باش نحطوهم في كيس سمح.